Pues ine nikishmati in chili de chiltekpin den de shushuktik huan in chiltekpin den de chichiltik huan in chili den de huejuei nijki den de shushuktik huan de chichiltik nonke ome nikinishmati huan in chili de chipotle chilpotli huan chili den de antes otishmatiaya den de costeño chili de catalina huan merazul itoka in chili nonke ocuparuaya para ikan chihhuaya to comida pues okseki melahuak okseki chili kishmatia hasta ikin kipia nombres de chiles por ejemplo chili den de árbol chili de costeño chili de nejki serranito in chii de chiltekpin ashan yi kin tua serranito de huaski nijki serranos pero intejuan okishmatiaya de chukozhizhin den chiltekpin ashan yeka yi usurua den de serrano de huaski. Intejuan nonke okishmatia nonke chili ahoriya yu ki miek chili de okseki tipos pero inyejuan solamente okishhmatia lo que in chiltekpin den de chichiltik huan chiltekpin de shushuktik huan den de niki huejuei chili ashan kilia huachinango den de verde huan in de huejuei melhuak de chichiltik asha yi kilia guachinango rojo nonke okinishmatia nonke tipo de nonke chili okinishmatia intejuan amo kishmatia okseki chili solamente nonke de chili de marazul chili de catalin huan chili de costeña ese es el non okishmatia nonke clases de chili okinishmatia yi non ocoparuaya para ikchihuaya in otkchihuaya in chiltlamashakualol o tlen kinekiske chihuaske den de chichiltik o de de verde es el único okishmatia.